Ha a an. kiti na kini yu'i hu ho o on. koo yo'o ha koyokonra kan'na yó ha a an. davaxhichita na koni ha a an. datuxanani ni xhini iin iin tidima tá yutain keti tu nanei valor tá xaniti ta ha a an dikani tán ha a an. ti. <hesitation> ti. anria nani kiti jan ti. <hesitation> ti. xakoaxó tiñomi yo'o ta kutain ketí.